عيد ميلادي نحب نعديه في وسط عيلتي. ما نحبش بهرج كبير. اه نحب نكون فما عشاه مش انا محضراته محضرينه لي انا كم نهار نكون مرتاحة فيه. نحبهم يجيبو لي هدايا الحاجات اللي انا مستحقة لها. بالنسبة لي انا هدية كبيرة يعني مش مستحقة لها معناتها انت ليش تترد في روحك. اما الكتاب ده عرفني بالباهي تعرف شنو لازمني. هذاك يفرحني اكثر. يعني هكايا ديسيبل.